Mi sodan nyamdu ha babal be sorata nyamdu ngam tomi vi mi defan wakkati he'ata am. Mi yelan bo b viya to mi defan do, mi latta mido de'iti, mido lorni hakkilo am dow komi yidi mi defa mai ngam ta ndefu mai heba damuwa. mi habdan mi defa kodume be hakkilo heba vela to himbe nyami anda be nyami nyamdu beldum. ndefu wodi bone ngam mai yidi vonnugo wakkati to goddo defan mai heba vela.